Mó ekie jnⱥⱥ' dsa jmíi ixen juyy jelⱥ, <noise> mó eliigará' e kuɇɇ jnáa' bíí ekuɇɇ jná' e uɇ'náa', mó kiee' 'nïï' jmíí jötu mó kiee' kuⱥ iⱥⱥ' i dseli ká'n ixen juyy jéla kö', jötu mó kmiee' tá' raa' i xen jenuu kö', mó kiee' ni 'ngö, 'ngö juⱥ' jnⱥⱥⱥ', jǿǿ' nɇ, i núu nɇ, <noise> juu' nɇ, tö lóó <noise> nɇ, la' xin tá' ráá' ixen juyy kieerá' ixen jnuu i kuɇɇ jnáá' bíí gá ela ka' lakúxen kié kiee' 'nÿÿ' tⱥⱥ ajia' kuɇ bii ejö, pero ta' mó exa junuu tá' ráa' i xen jénuu ii, ejö mó e kuɇɇ gá jná' bíí, jö lakuxen itⱥ' ⱥ' jmyy kö': too' nɇ, 'moo' nɇ, xá' nɇ, lajyn lǿǿ, lajyn jéé', laajyn uyy'lajyn lúuú lajyn, ejö mó ekuɇⱥ gá jná' bíí jná' tá' dsa i xen juyy lⱥ, la' li ira' mii naa' jötu jmⱥⱥ ráa' mó <noise> kieeráa' ere lé jmýy' ekuⱥⱥ bá, tⱥ'rá' mý üü re kiǿǿ laku mó kiee' ráa' <noise> ixen jenuu, kiela' mó kie' kuxí kö' kiä' ekiee' kuⱥ iⱥⱥ' jmⱥⱥrá' ere lɇ üñí' lakú xen mó kiée' tu <noise> kö', mó kiee' 'nÿÿ' kö' la' re lɇ jmⱥⱥrá' jná' dsa jmíi ixen juyy lⱥ.